عدد ولاد عمي وخالي حوالي خمستاشر اجمالي يعني خمس بنات مثلا وعشر ولاد غالبا وهو لا مش بشوفهم بصراحة بشكل مستمر يعني بشوفهم في المناسبات أوالأفراح أوالأعياد وأوقات كتير أو مش كتير لا أوقات بشوفهم من غير مناسبة لكن ده نادر ما بيحصل بصراحة قليل يعني.